e kukalingal mido hu ani, mido hu o kukul business center, nenden tabo mido marik computer ji, nenden tabo mido rema, mido durabofahin. Kwa demi nidum pat, gotel de konburi dugon, durungo be re mongo boku, wadana mi chede.